أحب أني أحجز في مطعم أو مقهى وأحتفل فيه مع أصدقائي وصديقاتي بعيداً عن العائلة وضغوط ال <hesitation> الأسرة فهذا الشي يحسسني ببداية سنة جديدة وبنشاط كبير وبحماس إني أبدأ هاي السنة مع أصدقائي وبحماس وجمال أكثر.